Ewa, amainay boaka Manjunga aty boaka ronono io mora, azonao, ronono io mora, zay zao zany tonga de mangala ronono io hafananay to mangotraka to, tonga de m- mividy mokary zay tonga de ao, mety zay koafa maraina reny koafa maraindray.